أفضل طريقة باش نهي النهار ديالي هو ناخذ واحد الوجبة خفيفة أو نخرج نتمشى شي نص ساعة ديال الوقت أو نرجع ندوش بماء دافئ أو نݣلس نتكى فشي بلاصة مريحة